عشان تعمل كوباية شاي محتاج انك تغلي مياه و نجيب كوباية نحط فيها سكر على حسب ما احنا بنحب السكر مثلا معلقتين و نحط شاي برضه على حسب هو تقيل او خفيف بس بمعدل نص معلقة و بعد كده لما المياه تغلي بنصب المياه في الكوباية و نقلبها و نشربه